Aa wo be kee noo la le niŋ i ko i ye ñiŋ maarii a moo dasariŋo loŋ, niŋ a taata a kee a be keebaayaa kumaasee la, a la sondomoo ka faliŋ ne, a ka a fo niŋ n ŋa ñiŋ ke, ñiŋ maŋ beteyaa, n be ñiŋ ne kela wo le beteyaata haa i ka a fo wo le ye faliñiŋo